أنا نشتي لبحر نشتي لبحر، نشتي نعوم فيه نشتي نروح فيه نشمس شوية تريح فل- <hesitation> ترح فل- فالظل تحت <hesitation> تحت الباراسول ولا دير كاش ما خيمة تزين شوية مليحة تريح تحتها، وها مبعد كي تريح تحتها ت- تلعب شوي بالما، تلعب مع الأطفال، جبال الطلعة تاعهم واعرة.